жалғыз өзім сені ойлап сені ойлап келемін
сағыныштан өртенеді өртенеді өзегім
бақыттымын болдым саған болдым саған шын ғашық
тағдырыма мәңгі айырма мәңгі айырма тілегім
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
эфирде таңғы шоу
достар таңғы шоу жалғасуда енді студиямызға әсем нұрғали келген екен арнайы сіздерді жаңалықтармен таныстыру үшін
әсем тағы да қайырлы таң дейміз қайырлы таң кезекті өзіңізге берейік иә сосын әрі қарай жалғастырамыз таңғы шоуды иә
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
алматыда әкесіндей адамға атылған жігітке қатысты іс қозғалды
қаланың қақ ортасында болған жанжалды куәгерлер түсіріп желіге жариялаған
бұл автобус жүргізушісі мен самокаттағы жігіттің оқиғасы
ктк телеарнасының хабарлауынша алаңсыз өз жолағымен кетіп бара жатқан автобустың алдына самокат түсіп автобус аялдамаға жеткенде ішке лап кіріп тап береді
оқыранған азаматтың соққысынан ауызы қанға боялса да жүргізуші оны полиция келгенше ұстауға тырысып бағады бірақ тәртіп бұзушы қашамын дегенде оны көлік қаққан
ал он бес жылдан бері жолаушы тасып жүрген тұрсынәлі мұсаев беті ісіп жарақат алғандықтан әзірге жұмысқа шығуға жарамсыз
өзіне қол жұмсаған азаматтың кешірім сұрамақ түгілі әлі қорқытып жатқанын айтады
ереже бойынша велосипед самокаттарға жолдың оң жақ қапталымен жүруіге рұқсат берілген бірақ бұл азаматтардың бетімен кетіп бассыздыққа баруына себеп емес
тұрсынәлі мұсаев басқаларға сабақ болу үшін өзін ұрған азаматтың тиісті жазасын алғанын тілейді
оралдағы мектептің бірінде мұғалім туберкулездің ашық түрімен ауырған
алматы телеарнасының хабарлауынша ұстазбен он алты қызметкер және жетпіс төрт оқушы ал отбасынан үш адамның қарым қатынас жасағаны анықталды
оқыған нөмірі қырық жетінші орта мектепте тіркеліпті
жиырма алтыншы маусым күні аталған мектептің математика пәні мұғалімнің қос өкпесінен бірдей инфильтативті туберкулез ауруына шалдыққан жөнінде басқармаға жедел хабарлама түскен
осыған орай санитарлық алдын алу шаралар қолға алынды
мектепте дизинфекциялау жұмыстары жүргізілген қазіргі кезде барлық мұғалім мен отбасы мүшелері оқушылар тексеруден өтуде
арыстанбек мұхаммедиұлы жаңа қызметке тағайындалды ол енді қазақстан республикасы ұлттық музейінің директоры болды
бұған дейін де ол мәдениет саласында мастер жоғары атағына ие
екі мың сегізінші жылдан бері жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясының ректор қызметін атқарған
өзінің еңбек жолын сексен төртінші жылы жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясының мемлекеттік симфониялық оркестрінің әртісі болып бастапты
тоқсан үшінші жылы мәдениет министрінің көмекшісі болып тағайындалған ал екі мың он төртінші жылдан екі мың он тоғызыншы жылдың маусымына дейін мәдениет және спорт министрі қызметін атқарды
абай өлеңдерінің оқу эстафетасы қыза түсті
өлең оқуды мәдениет және спорт министрі ақтоты райымқұлова жалғастырды деп хабарлайды тенгринюс
елімізде дара тұлға абайдың жүз жетпіс бес жылдығы қарсаңында ұлы ақынның өлеңдерін жатқа оқу эстафетасы басталғаны белгілі
мемлекет басшысы абай өлеңдерін оқуды білім және ғылым министрі асхат айтмағанбетовке мәдениет және спорт министрі ақтоты райымқұловаға және бүкіл әлемді мойындатқан талантты әнші димаш құдайбергенге жолдаған болатын
мәдениет және спорт министрі қазақстан президенті қасым жомарт тоқаевтан эстафетаны қабылдап ұлы абайдың құлақтан кіріп бойды алар өлеңін оқыған
эстафетаның мақсаты қазақтың ұлы ақынының шығармаларынан үзінді оқу
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз төрт градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы отыз үш градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
әлемге шапағын таратқан арайлы алтын таңсың
сырымды саған ашайын сен ең ең сұлу жансың
таңданып саған табиғат өзіңнен бәлкім оталар
сұлулық біткен бір күні атыңмен сенің аталар
сен ең ең сұлу жансың сен ғашықтарға әнсің
жоқсалаяма ешкімді лаулап жүректер жансын
қолы жеткеннің даңқы атсын жетпеген жылап қалсын
сенде не деген сұлулық сен ең ең сұлу жансың
сен ең ең сұлу жансың
сендей кіршіксіз сұлуды жерден табылмай теңі
жалғыз өтпей ме екен деп кейде аяймын сені
мөлдір көзіңе қарасам барады жаным шыдамай
өзіңе біздей пенделер ғашық болғаны
сен ең ең сұлу жансың сен ғашықтарға әнсің
жоқсалаяма ешкімді лаулап жүректер жансын
қолы жеткеннің даңқы атсын жетпеген жылап қалсын
сенде не деген сұлулық сен ең ең сұлу жансың
сен ең ең сұлу жансың
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
бүгін бір әдемі әңгіме тыңдайықшы
ыыы қазақ тілінің жанашыры
құдіретін білейікші деп керемет қонақ шақырып отырмыз таныстырайық енді
шегебайұлы бейбіт сарыбай мырза парасат алматы ақшамы дала мен қала алаш айнасы сияқты көптеген республикалық басылымдарда және қазақ радиосында еларна телеарнасында қызмет атқарған дейді
қазақстан жазушылар одағы басқармасында балалар және жастар әдебиеті бөлімінде кеңесші ерте гүлдейді мейірім кітаптарының авторы дейді
және і қазақстандағы ең мықты асабаларының бірі бейбіт сарыбай бүгін
қайсысы жақынырақ сізге біз айтқан дүниелердің ішінде
енді әрине жазушылық жақын ғой
мхм екі кітабыңыз бар ма осы уақытқа дейін әлде басқа да біз білмейтін шығармалырыңыз туындыларыңыз бар ма бес кітабым бар
бес кітабым жарық көрген жиырма жасымда алғашқы кітабым жарық көрген одан бері қаратай бесеу болды бас аяғы
алтыншысы шығайын деп жатыр
алтыншысысы құдай қаласа осы он бес жиырма күннің ішінде шығып қалады
мөп мөлдір көздің
тараздың қыздарына қатысы жоқ па
енді тараздың қыздарына қатысты болғанда енді бас кейіпкер сол тараздың қызы
жалпы махаббат жайлы болады ғой иә әлде қалай әрине махаббат жайлы енді тақырыбынан көрініп тұр ғой мхм
мен ойладым көз жайында деп
мөп мөлдір көздің қарасын тараздан
көз туралы екен деп ойладым ііі ақбибі мөлдір туралы деп ойлады иә ыыы наргиз
жоқ қара туралы қара туралы қара туралы қарашығы иә
сонымен ыыы бүгін біздің тақырыбымыз бейбіт мырза жаңалық жақсы жаңалығым бар қандай жақсы жаңалығыңыз бар деп отырмыз сізде енді жақсы жаңалық көп екен
бейбіт мырза жақында бір емес екі бірдей тойота камри жетпістің иесі атанды
мәссаған иесі деппін ғой иелерінің бірі атанды
ал енді ол әрине жақсы жаңалық деп айтуға болады
өте үлкен жақсы жаңалық енді ол і тікелей маған тиесілі емес ііі біз қызмет атқарып отырған ііі қазақстан жазушылар одағына тиесілі
оны бізге мемлекет басшысы президентіміз ііі қасым жомарт кемелұлы тоқаев сыйға тартты м
і енді ол әрине бірінші бастығымыздікі екіншісі сол жерде қызмет атқаратын әрбір қызметкерге тиесілі
бір жерге барып келу керек болса әрине жеке шаруамен емес ііі сол қызмет бабымен пайдалану керек болса сол көліктің артқы жағына отырып алып мекен жайды
әрине жеке шаруамен емес деген кезде неге көзіңіз жыпылықтап
бір круг айналып келейінші деген жоқ па ондай
і жеке шаруаға мінетін енді өзіміздің ескі де болса көлігіміз бар ғой
жеке шаруаға біз двухсотка мінеміз десеңші ә жоқ
енді тағы бір жақсы жаңалығыңыз бар екен кеше демалысқа шығыпсыз
әрине енді бұл ы жақсы жаңалықтардың бірі енді бұл ы жақсы жаңалық деуге келеді жылына бір болып тұратын жаңалық қой
күтпеген нәрселер ы соларды жаңалық деп қабылдаймын
а мынау енді күтіп жүрген жаңалық енді бұл болатын нәрсе иә құдай қаласа
ал енді күтпеген жақсы жаңалық ііі жыл сайын ііі осындай еңбек демалысына шығып жүрміз ғой мхм жыл сайын
і бірақ оның барлығын жақсы жаңалық дей алмас едім енді ол ыыы болатын нәрсе і болады
ал биылғы жақсы жаңалық өмірімде бірінші рет жаңағындай ііі материалдық көмек алып отырмыз
бұндай да болады екен деп қуанып жатырмыз бәріміз өмірімде ондай нәрсені көрмегенмін
сондықтан кеше кімнен алдыңыздар қандай материалдық көмек не
негізінде кез келген мекемеде беріледі екен ғой бұрыннан
жақсы жағдайы жақсы мекемелерде беріледі екен
күтпеген жерден мен енді жоспарланып жүрмін ғой мынаяқтан өзімнің айлығымды аламын мына жақтан жаңағы ы
төленетін міндетті отпускнойды аламын деп жүрген кезде мына жақтан тағы да материалдық көмек шыға келді
енді сол үшінші материалдық көмекті әйеліме айтсам ба айтпасам ба деп екі ойлы болып
үмбетпай уайдин деген ағамыз бар сол кісінің айтатын сөзі бар әйелімді жастайынан гонорарға хабарсыз етіп өсірдім деген
сонда ол кісінің әйелі жаңағы айлығын ғана біледі екен де гонорарын білмейді екен
айлығын ұстаса қолына беріп қояды гонорарын өзі жұмсап жүрген
енді мынау материалдық көмекті тікелей өзіме жұмсасам ба деген ойым
оның сомасын біле аламыз ба біз оның сомасы сол бір айлық көлемінде
қанша нөл бар соны білейікші
жүз он бір мың төрт жүз қырық төрт теңге болып тамаша жақсы
бейбіт шегебайұлы сарыбай бүгін бізде қонақта жалғастырамыз
таңғы шоу
мен сені жақсы көремін
емес бұл жігіт желік
мен сені жақсы көремін
үмітсіз үміттеніп
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
мен сені жақсы көремін
жаралы тағдырыңмен
мен сені жақсы көремін
бойдағы бар мініңмен
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
бір үміт мені алдан шақырды жүрегіме жаздым атыңды
сөнідіріп алмашы өтінемін отымды
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
қазақстан жазушылар одағы басқармасында балалар және жастар әдебиеті бөлімінде кеңесші бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза бүгін бізде қонақта
мені таңғы шоу мен кешкі шоудың ауруы деп мазақтап жатыр көп сөйлемей жұмыстарыңды істе деңізші әріптестеріме дейді мәдина
мәдинаның әріптестері ол кісі ауру емес
қайырлы таң оразалы досболсыновпен таныс болған болсаңыз бір оқиғасын айтып берсеңіз дейді
і енді бірінші жаке бір нәрсені түзете кетейін мхм
бұл да жақсы жаңалық бірақ енді ескірген жақсы жаңалық деп айтуымызға болады мхм
мен енді і жаңағы сіз айтып отырған ақпарат сәл ескілеу
қазір і сол жазушылар одағының әдебиетшілер үйі бар сол жерде директормын
не деген қарапайымсыз бағанадан бері айтпай қазір енді айтып отырсыз
бұрын енді қанша болады директор болғаныңызға бір жыл болды ғой
ақберен досым ы төрағаның орынбасары болып келді де бейбіт енді сенің осы он жыл хат жазғаның жетеді
кешірім өтінемін жақын сөйлейсіз бе микрофонға иә
енді жастар істесін бұл жұмысты деп жас жігіттерді алып келді жалындап тұрған ыыы мхм мобильный жастарды
содан кейін мен кішкене қартайынқырап қалғаннан кейін сондай жұмысқа отырғызды қызметпен
отыз алты ақ жастасың ғой
енді отыз алты жас деген әрине кәрілік емес бірақ енді жиырма төрттегі жастардың қасында кәдімгідей бір мүшелге кәрілігіміз бар ғой
оразалы досболсыновпен таныс болған болсаңыз бір оқиғасын айтып беріңізші дейді
енді оразалы ағамыз біздің студент кезімізде казгу де і ұлттық университетте қазіргі әл фараби атындағы сол жерде ііі қызметте болды
сол кезде барлығымыз бірге жүретінбіз ол кез біздің ііі аш жалаңаш кезіміз
ііі оразалы ағамыз анау тимирязев көшесі жақтан келе жатқан кезде барлығымыз ііі қалпағымызды аспанға атып қуанатынбыз
өйтетін себебіміз ол кісінің қоңыр портмонесі болатын қапшыға мхм і сол і коңыр қапшығында ақша толып жүретін
келетін де ай баһадүрлерім деп қолымызға біреуіміздің қолымызға бес мың теңгені ұстата салатын
ол бес мың теңге деген ол кезде үлкен ақша қазіргі елу мың теңгедей
біреуі жүгіріп кетеді анау жерден бір пакет қылып самса анау қатпарлы самсадан алып келеді
не бір түрлі сусындар сонымен барлығымыз студенттер сарайының артында үлкен бір бәйтерек болатын сол бәйтеректі біздің штаб пәтерміз дейтінбіз сол штаб пәтердің түбіне жиналатынбыз
содан кейін жаңағы жерге келіп алып бәріміз өлең оқимыз әңгіме айтамыз
көбіне ше алғашқы жарты сағатта бәріміз тыңдарман болатынбыз өйткені і сөйлеуге әңгіме айтуға ешқайсысымыздың аузымыз бос болмайтын анау самсаны ұратынбыз
сөйтіп барып ішімізге барып өлең оқуға таласатынбыз ііі
енді оқиғалар көп і бір күні студенттер сарайының жанында тұрғанбыз сол кезде пожарный машиналар кетіп бара жатты да өрт сөндіруші көліктер
сол кезде бір жігіт айтып қалды өртеніп жатқан ешнәрсе жоқ мыналар неғып жүр деп
сол кезде орекеңнің айтқаны ғой бірдеме бірдеме өртеніп қалатын шығар деп үміттеніп
сондай қызықтары көп ол кісінің және студенттер сарайында барлығымыз ііі күтіп тұрмыз бір шараны ұйымдастыруға
бүкіл елді күткізіп қойған сол кездегі атақты актриса сана деген қыз болатын сардар филімінде ойнаған
мхм бәріміз күтіп отырмыз ей бастайық бастайық десе қазір сана келсін сана келсін дейді
сол кездегі нұрекеңнің айтқаны ғой екі мағынасында сана келсін сана келсін дейді ғой санаңды ұрайын дейді
сол кездегі шолақ белсендіні боқтағандағысы ғой сол сияқты ол орекең туралы қызықтар көп
і енді ііі бейбіт мырза сіздің туған жеріңіз туралы білсек өзіңіз жайлы
туған жерім алматы облысы ы райымбек ауданы нарынқол ы соның қасында ы байынқол өзенінің бойынша кіп кішкентай ауыл бар
жамбыл ауылы ол ауылдан сағат әшімбаев шыққан өмірзақов шыққан і
көптеген адамдар шыққан
бейбіт сарыбай бауыржан мен енді шықтым деп айтпай ақ қояйын енді шығып келе жатырмын
сіз кімдермен оқыдыңыз жаңағы сіздің штаб пәтеріңізде кімдер болды қазір біз
ол жерде енді біз ііі нақты журфактің жігіттері ғана емес журфактің филфактің ішіндегі ііі
ақындықтан үміті бар адамдар енді орекеңнің жанына бекер адамдар жиналмайды ғой мхм
басқа қызметте өсетіндер ііі басқа жақта жүрді де біз енді орекеңнің қасында жүрдік енді ол жерде ііі ернат ысқақов болды
жандос бөгенбай деген жігіт болды марқұм болып кетті жатқан жері жайлы болсын
сол сияқты көптеген жігіттер болды қандай тамаша
ы мейрамбек беспаев ағамыздың өмір деген әнінің сөзін жазған ақын жігіт қой
ернат енді і тетелес бауырым болғаннан кейін құрдасым болғаннан кейін қалжындаймын
і ернат ысқақов деген ақын қазақ поэзиясына кіріп келді де әй пірадар ханға келер бір ажал маған да келер бір ажал деп екі жолын құрады да
үшінші төртінші жолға шабыты келмей қайтіп шығып кеткен
і өмір деген әнінің сөзін жаздым деп соны қарадым да айттым әй сонша жыл жүргенде жазғаның орақ шолақ сөздер базарды сөздер көп қой
енді болады ғой енді болады ғой дейді
ақкөңіл иә ернат ағамыз
ассалаумағалейкум ыыы бейбіт мырза қош келдіңіз жұлдыз фм ге дейді директор екенсіз ғой онда камри жетпіс сізге жарасады екен дейді
нарынқолға ассалаумағалейкум дейді мхм
сәлем жұлдыз фм бейбіт мырза қош келдіңіз жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіп отырыңыз дейді иә бүгінгі тақырыбымыз жақсы жаңалық
кімде қандай жақсы жаңалық бар сіздер де бөлісіңіздер хат жолдаңыздар таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
аңсаған аппақ арманым орманым менің бол жаным
тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары
көктем құлпырса керемет жанымды жырға бөлемек
өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек
алдымнан ұшқан көбелек
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мынау әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
күз келсе қалқып таза мұң көремін бояу ғажабын
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын
хат қылып тағы жазамын
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мынау әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мынау әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
арманым болып орындалшы түсіме айнал баянды
керек болса жанымды алшы барымды алшы барымды алшы аяулым
жарнама
біз дәйектер келтіріп сіздің уақытыңызды алмаймыз
біз қолма қол ақшамен алты миллион теңгеге дейін кепілсіз кредит ұсынамыз ақпарат сбербанк нүкте кизетте
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болағанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза бүгін бізде қонақта жалғастырайық
енді ыыы жаңа бейбіттен сұрап едік қазіргі ммм әнге сөз жазып жүрген әншілерге
і өлең жазып жүрген қай ақындарды айта аласың деп қайнар алагөзівті айтып отыр қазір ыыы жақсы деп иә
ал ыыы мысалға білгім келіп отыр бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза кімді оқиды екен
кімді оқығанда енді
не оқып жүр екен қазір
енді соңғы кезде мен өзімнің сүйсініп оқығаным түсініп оқығаным м і бізде асқар алтай деген прозашы ағамыз бар
асқар алтайдың ммм соңғы жазған шығармаларының бірі ііі қазақ әдебиеті газетінде жарық көрді
мен соны оқыған кезде шын мәнінде келген кезде салыстырасың ғой
сол кезде бізге әлі көп еңбектену керек екендігін көп тер төгу керек екендігін ііі көп іздену керек екендігін ііі білдім түсіндім
өйткені ііі енді бұрыннан да білесің ғой өйткені асқар ағамыз шын мәніне келген кезде нағыз прозашы деп айтуға келеді
өйткені ол кісі шашау шығармайды әр сөзі түгілі әрбір тыныс белгіні жауапкершілікпен өз орнына қоятын адам
ііі шын мәнінде келген кезде анау идеяны бізге берсе біз де алып шығуымыз мүмкін бірақ сол деңгейде емес қарап тұрсаңыз
ііі сол сияқты енді і бәрін түгендеп жату міндетті емес шығар
і жарық көріп отырған шығып отырған шығармалардың барлығын оқимыз
енді менің замандастарымда да жазып жүрген жігіттер бар оларды бұған дейін де атағанмын
бізден кейінгі буыннан да і жақсы жігіттер шығып келе жатыр қазір енді прозада досхан деген ініміз бар
і сол ініміз ііі бұрын да білетінбіз енді жуырда тағы да жарқ етті шынымен келген кезде
сол сияқты көптеген інілеріміз бар
енді і алдымыздағы ағаларға осылардай бола аламыз ба осылар жеткен жетістікке жете аламыз ба осылар шыққан биікке көтеріле аламыз ба деп ііі үмітенсек
өзімізден кейінгі талантты жастардан шын мәніне келген кезде үрейленесің қатты қорқасың
м бұлар енді шын мәніне келген кезде бізді басып озады ау ы бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озаду ау деп
ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух күндеріңіз көңілді өтсін дейді жасик зейнолла уағалейкумассалям бауырым і жоғарғы деңгейде өтсін дейміз
енді ііі бір кәсіпкер досым айтады ммм инстаграмға фейсбукқа бір нәрсе салайын десем қазір қорқатын болдым дейді
халық ұрысады дейді әй анаяқта мынандай болып жатқанда мынаяқта мынандай болып жатқан кезде сен неге өйтесің неге бүйтесің деп
бейбіт сарыбай ыыы әлеуметтік желілердің ішінде білемін енді фейсбукте өте белсендісіз
ыыы болып жатқан орын алып жатқан жағдайларға байланысты халықтан ұрыс естіп жатырсыз ба
ұрыс естімеуге тырысамын өйткені мысалға бір досымның ііі туған күні болса соны құттықтау жазу керек болса мысалға күлдіріп отырып
юмормен әдемілеп құттықтау керек болса дәл сол күні қазақтың бір ұлы тұлғасы дүниеден өтіп жатқан болса мен ол досымды әлеуметтік желі бетінде құттықтамайын өзіне жеке хабарласып құттықтаймын
өйткені і арғы жақта қазақ халқы ұлы тұлғасынан айрылып жатқан кезде мен мына жақта досымды құттықтап ыржақтап отырғаным жараспайды деп ойлаймын мхм
мен ұрыс естимін ііі қандай жағдайда осындай болып жатқан жағдайларға неге үн қоспайсыз
шын мәніне келген кезде менсіз де үн қосып жатқан адамдар бар мысалға ііі кез келген нәрсеге елдің барлығы айқай салып і үре түрегеліп айтады
енді мен ііі барлығын өнер тілінде жеткізгім келеді сол өнер тілінде жеткізу керек болғаннан кейін ііі менсіз де айтылып жатқан нәрселерге былай қосыла кеткім келмейді
егер сол өнер тұрғысына келген кезде бір нәрсе айта алатын болсам сол кезде үн қосуым мүмкін мысалға
і кезінде ііі бес бірдей перзентіміз отқа оранған кезде ііі мен мысалға бес саусақ деген өлең жаздым мхм
оған бір емес екі ән шықты ммм і былай енді жалпы көпшілікке таралмаса да кәдімгідей і екі ән шықты біреуі қанат ибрагим жазды екіншісін айгүл бажанова жазды мхм
сол мен мысалға өнер тілінде жеткіздім деп айта аламын
қорқыныш бар ма жоқ па
қандай қорқыныш кейде кейбір мәселерге байланысты өз ойыңды нақты қаттырақ айту білдіру
а ол жағынан енді қатты бір қорқыныш жоқ
і жалпы кез келген мәселеде қорқыныш болады і жоғарғы тараптан емес ііі халық тарапына қорқыныш болады
өйткені халық айтса қалып айтпайды дейді ғой қайткен күнде де сен көпшілікпен санасу керексің
сондықтан жаңағы жерде ііі сіздің досыздың да қорқатындай жөні бар
өйткені ол ыыы сол жерде мысалға бір адам екі адам емес жалпы көпшілік ыыы сын айтып отырса онымен санасу керек деп ойлаймын мхм
бейбіт сарыбай шегебайұлы таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
өмір деген өзен емес теңіз екен талап етер төзімді
бақыт деген түнде жұмып таңда оянып қайта ашу ғой көзіңді
сезім деген құр сөз емес құлай сүйіп жоғалту ғой өзіңді
ал өкініш қайтара алмау қайта оралмас кезіңді кезіңді
сонда да бақыттысың бақыттысың маңдайыңды тасқа ұрма
қара жерді басып жүрсің басып жүрсің жатқан жоқсың астында
болмаса да шыдау оңай айыпты емес тағдырың
өзгелерді кінәламай өзіңнен көр барлығын
дос деген сол сүрінгенде кім түсінсе жаныңды
байлық деген ақша да емес бағалау ғой қолыңдағы барыңды
туыс деген жай әншейін туыс емес сөздегі
ал қуаныш өзің емес қуанту ғой өзгені өзгені
сонда да бақыттысың бақыттысың маңдайыңды тасқа ұрма
қара жерді басып жүрсің басып жүрсің жатқан жоқсың астында
болмаса да шыдау оңай айыпты емес тағдырың
өзгелерді кінәламай өзіңнен көр барлығын
сонда да бақыттысың бақыттысың маңдайыңды тасқа ұрма
қара жерді басып жүрсің басып жүрсің жатқан жоқсың астында
болмаса да шыдау оңай айыпты емес тағдырың
өзгелерді кінәламай өзіңнен көр барлығын
таңғы шоу жұлдыз фм де
жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда да жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз бейбіт сарыбай бүгін бізде қонақта
бейбітке сұрақ кітабы шығады деп еді қашан күтіп жүрмін ғой дейді
а иә негізгі басты жақсы жаңалықтарымның бірі осы
ііі енді кітабым баспада дайын тұр і алғашқы қаражатын тауып құйып қойдым
а дайын тұр енді соңын апарып құймасаң бермейді ғой
жоқ солай емес енді елу пайызына жеткізу үшін тағы да бір азғантай қаржы керек болып тұр соны құятын болсам төлейтін болсам
материалдық көмегімді сол осыған салатын шығармын деп отырмын
одан кейін енді құдай қаласа ел бар жұрт бар ы қайтатын шығар деген үміттеміз
ең бастысы ол жаңағы саған материалдық ыыы көмек алып келу
мүмкін ыыы мүмкін ақталмауы да мүмкін мысалы қаржылай тұрғыда анау досың бар мынау досың бар деген сияқты таралып кетуі де мүмкін
ең бастысы кітабымның жарық көргені ол ыыы жақсы жаңалық деп білемін
және бұл кітапқа мен бұрынғы кітаптарымда шыққан жарық көрген әңгімелерімнің хикаяттарымның бір де біреуін қосқан жоқпын
тек қана жаңа дүниелер бұл кітапта жаңа дүниелер жаңа дүниелер
толық басынан аяғына дейін сол жаңағы бір оқиға ма ол жоқ
төрт хикаят і бір әңгіме оның бір әңгіме ғана әңгіме деуге енді тап бір келіңкіремейді енді бірақ қызықты дүние сол дүниені қостым ыыы
бұл осы нәрсе ғана ыыы жарияланды ы жаңағындай басқалары жарық көрген жоқ тек қана осы кітапта оқылатын дүниелер
бастан өткен оқиғалар ғой
бастан өткен оқиға болғанда енді бұрынғы кітаптарымда бастан өткен оқиғаларды соны дамытып жеткізген сәттерім болған ал енді мына кітап
бір де біреуі менің басымнан өтпеген бұл кітаптағы оқиғалардың барлығы шығармалардың барлығы таза
өмірден алынғандары бар і естіген иә ойдан құралғандар бар деген сияқты соны дамытқан деген сияқты
кітапты қайдан аламыз
кітапты қайдан алған кезде енді ііі жарық көреді құдай қаласа бір он бес күн шығар әрі берісі
сол жарық көрген кезінде ііі әлеуметтік желілерде парақшаларымызда ііі кеңінен насихаттаймыз
мхм қайда кімнен алуға болатын деген сияқты мхм сол кезде ести жатады енді
енді бейбіт аға айтып отыр төрт түрлі әңгіме оның ішінде деп неге мөп мөлдір көздің қарасы деп аталды
бұл енді бізде қазақстан жазушылар одағында әдеби өлкетану деген бағдарлама болған
і жазушыны бір облысқа бір өлкеге жібереді
жазушы сол жаққа барып ыыы он бес күн бе бір апта ма бес күн бе үш күн бе жатып сол өлкемен танысып ыыы
соның нәтижесінде ііі жүз беттік і шығарма ұсыну керек болатын ы мхм
сол бағдарламамен мен тараз қаласына бардым мхм і тараз қаласының туралы жазу керек болды
і жазу керек болғанда жазу үшін бардық қой енді сол жаздық
і сол кездегі енді бір қазіргі оқырмандарға керек ау дейтін шығарма болды
і сол шығарманы осы кітапқа енгіздім және сол шығарманың атымен кітаптың атын қойдым
енді тағы бұдан бөлек ііі сол тараз тарихы туралы тараз өлкесі туралы жазылған ііі дүниелеріміз болды енді оның барлығын бұл кітапқа енгіздім деп айта алмаймын
бұрыннан өзім жазып жүрген шығармаларым да бар деген сияқты мхм
енді жазушы болғаннан кейін ыыы қазіргі заманда тапсырыстар көп деген сияқты
түсіп тұрады ма тапсырыстар мына кісі туралы жазшы м мынадай дүние туралы жазшы бүйтші сөйтші деген ы коммерциялық тұрғыдан
енді ондай тапсырыстармен жазатын әріптестеріміз жолдастарымыз бар
ііі және ол ы тапсырыс болғанда мынандай нәрсе бар м
біреулер болады оның әулетінен басқа ешкім оқымайтынын біледі ііі сол өзінің айналасынан артыққа бармайтынын біледі де іхі
содан кейін ұялмай қысылмай жазып бере салады сол жерде қалады ғой деп ол мүмкін өз атынан емес сол жаңағы тапсырыс берушінің атынан жазып береді
ол да дұрыс деп ойлаймын ол мысалға ііі бес он тиынын алады бала шағасының нәпақасы ғой
ііі әрине ол кітап мысалға і қосылмайды сол жаңағы тапсырыс берушінің айналасындағы ағайын туысынан артылмайды сол ортада қалатын нәрсе ғой
і екінші бір жігіттер болады ыыы олар жаңағы сол ыыы тарихи нәрсені кәдімгідей әдеби туындыға айналдыра алатын да жігіттер бар
оларды да қолдауға болады деп ойлаймын
шын мәніне келген кезде әркім өзі шешеді
і мхм ал мен енді тікелей маған келетін болсақ і мен ондай тапсырысқа жазған кезім болды
ол осыдан ммм он үш жыл бұрын ыыы университетті жаңадан бітіріп енді ғана қызметке араласып жүрген кезім еді
сол кезде і бір кісі менің әулетім туралы анамның атынан кітап жазып берші деді жарайды деп келістім м ақша керек болды
і содан кейін жаңағы анасына барып анасы деген айналайын балам деді тоқсан бестегі кемпірден не сұрайсың
мен өмірде а деген қаріпті танымған адаммын өмірбақи байымнан таяқ жеумен өттім
мына бала аяқ асты байып кетіп осы байығаннан кейін әйтеуір көзіміз ашылып мына еріккен баланың ерігіп жүрген тірлігі ғой
өзің біл менің атымнан жаза бер деді содан кейін анау жақтан бір құрастырып мына жақтан бір құрастырып сол ата тегін біліп сол атаның атынан жазып бердім
мхм сол апаның айналасынан асқан жоқ
бірақ мен енді сол кезде әйтеуір жағдайымды түзеп сәл де болса әйтеуір бір жыртығымды жамап алдым
мхм бейбіт шегебайұлы сарыбай жағдайы түзелген жазушы таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
бүгін соңғы рет кетемін өзіңнен
қимас бір сезім көремін көзіңнен
балаған күнің әппақ арайға
келгенше қайта сақта мені ойда
уәде бер маған қайта оралғанша
күтемін деп аңса жанар талғанша м
уәде бер маған қайта оралғанша
сүйемін де уақыт өтсе де қанша
өзіңсіз қалай бағым жайқалар
өзіңсіз қалай жаным жай табар
көп алаңдама жабығып күнім
ораламын саған сағынып бір күн о о о
уәде бер маған қайта оралғанша
күтемін деп аңса жанар талғанша
уәде бер маған қайта оралғанша
сүйемін де уақыт өтсе де қанша
уәде бер маған қайта оралғанша
күтемін деп аңса жанар талғанша
уәде бер маған қайта оралғанша
сүйемін де уақыт өтсе де қанша
эфирде таңғы шоу
бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза бүгін бізде қонақта
жаңағы әңгімені жалғастырсақ деп отырмын енді тапсырыспен жазу деген
ііі тапсырыспен жазған кезде сенің атың аталмайтын болса соны біле тұра кішкене дұрыс емес жазылып кетпейді ме
енді әрине бұның жауапкершілігі төмен болады
бұның жауапкершілігі жаңағы тапсырыс берушінің талғамының айналасында болады ғой
і енді бұл жерде бір жақсы жері сенің атың аталмайтын болғандықтан і ешқандай қуыстанбайсың намыстанбайсың
соны ертең анау кісілерге ей мынау не не кітап жазғансың шыны ренжімеші бетіңе айтайын мынаны бытшыт қылып жазыпсың

жоқ енді дәл ондай қылып жазбайсың ғой
екіншіден і бұндай нәрсе егер тапсырыс көбейе беретін болса мхм ол осының соңына кететін болсаң онда бір жола өшесің төмендеп иә
мә саған камера жетпіс дейсің ғой
і не ғой танып қоятын шығар адамдар почерк деген бар ғой
оны да өзгертіп жазасың ба
жалпы енді мен і бір шындықты мойындаймын енді мен жазушы ретінде бір төрт кітап жазған шығармын
бірақ енді мен і керемет болып кеттім мен ііі сұмдықпын менің қол таңбам қалыптасты
менің аты жөнім жазылмаса да менің жазғандарымды оқырмандар бірден танып қояды деп ешқашан айта алмаймын
өйткені ондай ондай жағдайға әлі жеткенім жоқ
фейсбукте жазып жүрген жазбаларыңа мен мысалға бірден танитын едім бейбіт қой мынау деп
енді ол і фейсбуктегі жазбалар ғой
фейсбуктегі жазбаларын барлығын жинап бір кітап кішігірім
жоқ ол ы жаз ы жарық көрген жарық көргенде мен романтик емеспін деп кезінде жарық көргенде ол ы жағдай мынандай болды
енді әрине бұл фейсбуктегі жазғандардың барлығын жинаған кезде мхм ііі мен бүгін анда бардым мұнда бардым біреумен кездестім ііі деген сияқты нәрселермен
және тағы бір оқиғалар болып жатады і сенікі мынауың дұрыс емес мынау дұрыс деген сияқты бір пікірлер емес ол жерде кәдімгідей бір ііі бір дүниелер болған
солардың басын құрап ыыы жарыққа шығармақ болдық бір кісі спонсор боламын деді
сөйтіп едік ііі кітап он дана кітап алып келіпті енді таза версткасы жазалған бір дайын тұрған кітап қой енді соны басып алып келді
сонымен жаңағы біз телеарналарды радиоларды шақырып кереметтей қылып жарнамаладық
мхм спонсоры мынау кісі ой міне керемет жарылқап жатыр керемет көмектесіп жатыр деп іхі
содан кейін он кітапты алып келдік қалғаны енді мынау бүгін тұсаукесерге үлгіргенім осы болды қалғаны енді құдай қаласа он күнде он бес күнде қолыңа тиеді деді
сол он он бес күннің арты бір жарым екі жылға созылды ғой
жаңағы кітабым дайын тұр фейсбуктағы жазбалар ол іріктелген жазбалар жаңағыдай і бір сатира деуге келетіндей жазбалар ғой
солардың барлығы дайын тұр енді ақша болып жатса оны
жоқ он кітап емес иә сол он кітап иә
жаке жолда едік сәт сапар тілеп қойсаңыздар дейді томпи
томпи ақ жол ақ жол
і жасұлан базарбаев о оу бейбіт сарыбай ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум қазақстанға дейді
таңғы шоу бейбіт сарыбай мырзамен қазір ән жаңалық одан кейін ораламыз
таңғы шоу